ஒரு பெரிஸ்கோப்பில், ஒரு பொருளிலிருந்து வரும் ஒளி இல் மேல் கண்ணாடியைத் தாக்கி அதே கோணத்தில் துள்ளுகிறது. இது நேரடியாக குழாயின் கீழே மற்றும் கீழ் கண்ணாடியில் ஒளியை அனுப்புகிறது. இந்த கண்ணாடி, கோணத்திலும், உங்கள் கண்ணில் நேரடியாக ஒளியைப் பிரதிபலிக்கிறது. தொலைதூரப் பொருளிலிருந்து வரும் ஒளி, மேல் கண்ணாடியைத் தாக்கி, பெரிஸ்கோப் குழாயின் கீழே டிகிரி கோணத்தில் பிரதிபலிக்கிறது. பெரிஸ்கோப்பின் அடிப்பகுதியில், ஒளி மற்றொரு கண்ணாடியைத் தாக்கி, பின்னர் பார்வையாளரின் கண்ணில் பிரதிபலிக்கிறது. பெரிஸ்கோப்புகள் டார்பிடோக்களின் தூரத்தையும் தாக்குவதற்கான சிறந்த நேரத்தையும் தீர்மானிக்க உதவுகின்றன.